طبعا المادة اللي كانت عندي ليا مفضلة جدا في المدرسة هي مادة الرياضيات فيها تحليل وفيها <hesitation> مهارات في حله في حل المسائ، جد ما كنت نحل مسائل جد ما كنت نحبها أكثر نحل عدد أكبر من المسائل، الحج تحسسك كي إن عندك ذكاء وروح التفكير والتحليل <hesitation> مادة حلوة وممتعة جدا جدا طبعا حتى الإنجليزي مادة حلوة، <hesitation> لغة تواصل جميلة ونحب نكتسبها.